Yë pe'etkë jue yë myaj tunk padëp este <hesitation> puxkë yë myaj pabetëp majaty najk du tyekë myx këx pabetëp edekyam pawok pakat'sëp majatyë este du myaj yaj padyë yaj pedany je tëbam kyax yaj wynbetëp këx yaj wi'inkasëp.